ଖାତ୍ଯା ଆମାରା ମୁଟ୍ଟା ସ୍ଵାସ୍ଥେର ଅନନେ କା ଉପାଯାରେ ପ୍ରଭାଵିତ କରେଂ। ସକ୍ତି ଜୋହନା। ଖାତ୍ଯା ଆମା କୋ ସକ୍ତି ପ୍ରଦନ କରେଂ। ଜହାଁ ଆମା ସର୍ଵାପାଈ ଆମା କାମା କରେଂ ବାବସକୋ। ଉଜଜନ ପଚଲନା। ଖାତ୍ଯା ଆମାରା ଉଜଜନ କୋ ନିଯଂଦ୍ରନ କରେଂ। ଖାତ୍ଯା ଆମା କୋ ରୋଗୋରୋ ରଖ୍ଯା କରେଂ। ଜପରିକୀ ରୁଦ୍ଧଯ ରୋଗୋ। ମଦ୍ଧୁମେଯୋ। କିଛୀ ପ୍ରକାରୋ କରକୋଟୋ। ମାନସେ କୋ ସ୍ଵାସ୍ଥେର ହୋଗୀ। ଖାତ୍ଯା ଆମାରା ମାନସେ କୋ ସ୍ଵାସ୍ଥେର କୋ ପ୍ରଭାଵିତ କରେଂ। ଜପରିକୀ ଚାପୋ। ଚିଂତା। ଏବଂଗ ଉଦ୍ଧାସିନତା। ସୁଈଵା। ଖାତ୍ଯା ଆମା ନିଦର <hesitation> ଗୁଣା ଉପରେ ପ୍ରଭାଵା ପକାଈ ଥାଈ। ଏକଗ୍ରତା ଏବଂଗ ମେମୋରୀ। ଖାତ୍ଯା ଆମାରା ଏକଗ୍ରତା ଏବଂଗ ସୁମୃତି କୋ ପ୍ରଭାଵିତ କରେଂ। ଚର୍ମା ଏବଂଗ କେଶା ଶାସ୍ତିଯୋ। ଖାତ୍ଯା ଆମାରା ଚର୍ମା <hesitation> ଶାସ୍ତିଯୋ କୋ ପ୍ରଭାଵିତ କରେଂ। ଜେପରେକି ଚର୍ମା ଆଲୋ କୋ ନମନୀ ହୋତା ଏବଂଗ ଶାସ୍ତିଯୋ। କେଶା। ଖାତ୍ଯା ଆମା କେଶାର ଶାସ୍ତିଯୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାଵା ପକାଈ ଥାଈ। ଜେପରେକି କେଶା, ବୁଦ୍ଧୀ, ସକ୍ତି ଏବଂଗ ସମକୋ। ହାଜମ ଟୀପ ସିସ୍ଟମ ଶାସ୍ତିଯୋ। ଖାତ୍ଯା ଆମା କୋ ଡିଜୀ ଟୀପ ସମସ୍ଯାରୂ ରକ୍ଯା କରେଂ। ଶାସ୍ତିଯା କରେଂ। ଜେପରେକି ଅଲୋ ସ୍ଵା, ଗ୍ଯାସ, <hesitation> ଡେଲସୀ ଆଯେ ବନ ନିର୍ମଣ। ତେନୂ ଆମା ସମୁଦେଶ ଶାସ୍ତିଯା ପାଈଂ। ଏକ ଶୁସ୍ତ ଏବଂଗ ସଂତୁଲେଗା ଖାତ୍ଯୋ। ପ୍ରୋହାଣ କରେବ ଅତ୍ତଂତ ଗୁରୁତ ପୁର୍ନ।